بالنسبة لي انفضل السفر بالقطر لان القطر سريع واكتر متعة ويديني الفرصة اني نتعرف ع أماكن اكتر ف البلد، <hesitation> طول مانا ماشية نقدر نتفرج ع المحافظات والقرى ونقدر برضه اندقق في المعالم ابتاعتها لان القطر بيوقف في كل محطة. وكمان بيخليني نتعرف ع ايه الأماكن والناس والثقافات، ودي الحاجة اللي مش متوفرة ابدا في السفر بالعربية او بالدراجة يعناي.